Ehh mi wawi lanyugo keke wakkati mi ekiti lanyugo keke bo wakkati man duubi am jweetati yahugo sappo nden hoosi am asawweje didi nyalde sappo e nay bako mi wawa dum jungo am benda. Masin.